الغرض من سيارة الإسعاف <hesitation> هو <hesitation> نقل المصابين يعني مثلا لو في حادث لو في زول مثلا وقع <hesitation> جاتوا كومة بتاعت اي حاجة فبيسعفوهو بي عربية الإسعاف- بيسعفو بيودو المستشفى بعدين عربية ذاتا بتكون مجهزة بيقدروا يسعفوا الزول قبل ما يصل المستشفى يعني كان دير<oxygen> كان داير حاجه بيعملوها ليهو علي بال ما يودوهو المستشفي أو جهة الاختصاص بعد داك عشان يتعالج وممكن برضو غير أنو بينقلو بيها المرضى أو ناس الحوادث والحاجات دي برضو اذا <hesitation> الزول مات برضو بشيلو مثلاً بيودوبيو يعني كده بطلعو من المستشفى بيودوهو لأهله